Ahang juaje no-mu, mba-fuodor, mba diquopu nestè afuodor Akor-okpahe nimosti, a wibuim adokpahe nimkmosti ningo, a-wimimeim, obuim wa-tsa-tsa adir-okpuhe nimosti-ningo because onu ninaneyi me-onu na weje adii. Onu nei inyrikisti orior wa zenong kie nua ki me. Onu na yor no oriori wa inogogo aki me. Yusti ame nia juaje nomu nia wikuopu adeste afuodor akor okpahe i hang fuodor akor okpahe ta̱ <hesitation> ma hui mimaim benze ma hua manyi alahaba wi-chicha, ma dung ibi adusti ichicha. Alibahaba rom nichui calam. ami oloza ma dribi̱ ma dusti ora mi si- wyim awora, anha chumande anha ba clare, anha bi huakpo odenimanyi nomu me, mi huakpo odenimanyi maba tsi ahin bu-bi chui msba quade, ma timanyi adung ma yimezi akimalem azi ma tsi-tsor inanohuehui. Ahang bi bua dusti ora, kam babi bua dusti ora ya, ahang ba wugude inyi-nyi wa tsa tsa mi bu bua wuguda eim alaminanong me owa̱wa me ke ma wiega ke ahing na niega o̱wo̱waya, ma dusti ikobahe a̱ huodor. Awu matiem tsa tsa waa' ador okpahe nigo awu urebacun ador okpahe nigo anyim ureba іzіzіzіzа kalam mba atsor otsornajie neijie kali zenze kali mba atsor otsorrajia kalor okpatie, kali mba tsor otsornajie ali otsornajiem aba drawdra alawangijanjie kali mba atsor niejie wan tsa tsa waa mme, ayim ureba okpahe anyi anyi war tsa tsa waa' akam ba baa' wu ikorbaye ya, ma tsor nijuii nkali mba atsor otsor neijie kali zenze ma wu mgbahe ma' ria laali mba atso riejie kali zenze kali mba tsor kali manzablim ni chati chuwi ali mba tsor kali mmaliamm awelize nichuwi, inya ehwenzenali ma' adlies rebaa' ali manukili ma di zenze ure- baas urebaa alisiramme, ya nус ya nyornyi ki zenze ador ahaa'ba de igalor wa nyatie-eba tor lolor ogbonyi ya wa bu-ibiar isi anyi nikali ni quanze ala ba dung wreba nwa bi nu-oro ke nwaba kposi. Ki zenze ador ureba, ina ikala waba adang ureba raba atsor otsornejie waa' tse-tsa wa mme' wu kejieun wusi igboru dimoor nor kejieun mme kazi waba di zenze ireba mme war senene nglaa nikor din ureba ya wa nu kala dair ureba ya aba' adi lyungor kanu kala wa di ureba ingiya abi reji- moka ako laala so, me wa wwsi ingborur sibou betse. Then wadurue ba dumor inkalo̱kalang abi na niefia me. Urueba odode ana ichi-chaa aleyi awamenom. Saniya, ako̱name meya. wabanotsisi-tsi ongya Me yade, inkaluna, ma nyi mimem inyahue. Ma nyua inkainaba rio-ru me, nkanab tso tsor-nage me, inkalìabìku nìé kalinzeze abi churu kamaro me. Meme wa̱-tsa tsa wa̱. Meme nei ku nanditsi kalimaror me, izana isalung be yaa kpleha nikaleyi abar yor kohu me, na hani o̱ra igude-ei somu kohu na. Kana̱ nei ba-ba yoni? Ei boma bayeje ya̱, okpo be som okiba̱ ka ya, Ya̱ kpleha meme tsa tsa wa̱ ambua no rio-ri tsa tsa wa̱ nì ka la yi mezi me, wu yi-iwio iji tsi tsor kor ya kala ma ha yimezi me, tsi-tsor ko inyi kohu angha-rom ya, wa̱ yor aki-miwienor azi, kohu angha rom yaa, wa̱ yor akibuo o̱lo̱za kazi. Ma̱ nyonyina, na me nung zende ibenza ya wa nyo-nyi na nyi me, no be say waba tsi tso um ta̱ akeni ayo yo̱ ta akor aka-zi. oo na ya mei orua ha neihe ha maa di ende me maa wu mondoor adung maa woru onoro ana neina adende ma wu’ manzi adende ma bimanyi ada tehei la einei nei na ma yoor me. na ma hagung me. awoor tsi tsi tsichoor koor ya nei neinei na maha gung mè na woor aba nu kofi kali afua ta lci ala mi alom yame! alca ha tsi tso aya ya na woor ajua grinya agagame. ka na awoor aba nung? waaji waa yung ka liei bi a’ yaawor me'. otsi. tsi kpa wa yi iwi. onu ni wi tsi tsi kpa anu me’ onu niko fu kali afueta bi onu tsi tsi kpaa ayi alikong hua yalikong me'ame tsi tsi kpa ibuaa'yi lyi inyoor sor sor. eme nia yi nung a’ kwa wu injanjei injanjei me'. sam aka yi ya iwiame’ wa buug iriro. oriro kplo kplo na bii wi ame abirirome. iwi angba iwi orizi. iwi'odidei oo’ angbo riro ya odidei omi ts'oku. odidei omanoru. odidei oma yo’ orori wa tcha tcha waa’ ikinyi ikinyi ala waa. wa ya kili odidei aria rom itsi oku nowu me'. ikinyi aka wa. wa ya'kali orize oma kwe endeme. orori waa neidei enza na. yaa yonyi. akaa yi ya. iwi abi riro yaa yonyi. akaa yi ya. iwi abi riro akung a'kaa tsor nikinyi. woyi na ba ya kung?aba ba ga yi izi okuu yoor kun ke a'gayi meizi ni utsi aba zi ame waa akposi ya buu nei na’ yi nei ni ayi ki yimimei ki yi iminei. ki yi imimei orori waa tcha tcha oyo yoor. yua oro oyo yoor wa tcha tcha waa me' ora'ana aliya chu mee. ami ma chu abrunor abrunor ma chu abrunor ni sofiya, kweyaga. okpo juii nami ra dun mme okpo juii ameh alami radun mme, oro-ri ibua chuwenȝe na ahinya mibu aba a brunor abi ru mbi sirii. mibi sirii akpo iȝakle inyiya okpo tie nom ekwo-enȝe oyoyor ameh waa tsa-tsa waa ayimime kali mahanini mabibu na yei ni nsi bi bu ya nku. nie akpo alade na abrunor mme naa aba yor akun na maba anyii opiabuna. akame anyii opiabuna na abrunor ya naa mba anyii na akpo ameh ali simeh